اذا يخيروني بين مؤونة لمدى الحياة بالبيتزا والايس كرين بنختار البيتزا ونحب تكون عندي انواع البيتزا بيتزا بيتزا بيتزا بيتزا بيتزا كل يوم. خير لي من الايس كريم نحطها انا نص يعني حاجة متاع كل يوم نجم ناكلها. اما البيتزا هي نجم ناكلوها كل يوم من غير مم مانخممش نوات ونطيب لا فطور لا عشا عندنا بيزا عنا بيزا عنا انا من المغرومين بانواعها المختلفة